Kii yəddə wu'un dər nu bane kiri makaranta də bu makara senga mamu pii tim mə gə too habu ni gətu duniya sub gə gab si gam makaranta məm ba'a wu'ul liya nu mu sosai ma ki yilma buma ogbo bumatu gomnati jid lanin jiku ladi nuna nyem bu birə ən mə makaranta birə bughe iku buli ga itubu ən le'lebə'a i tubu gobə le'ba'a itubu yangan te ‘o’ voo vo na sin reu lnu bu'i’ lni gə pat mana də makaranta senga’ dima makaranta sai də ba bədu mangə ko korə tu ru banba makaranta ma mə du sone’ kumu nyema sosai ko ni reu ‘o’ pa wa'un makarantarau koma makaranta bə ‘i’ makaranta si makaranta sun in fu dəm mbe nduniya nda maŋ du'a də wan pii do ko nireu boo ma makaranta ku bunu tu bə arorə makaranta adult education turu nun wa win də man mbi'a mbe gəp nnen sengeureu nyebo mbireu lemdo bubu nnen rə bu makaranta sengə ən biri ba bum singmba. Mu fag ko ti miri pə dan duniya makaranta to sone koni ri pə do ma makarnata ən nnen mə sonku duniya sii makaranta ma'ake'a nneŋ ma kut də bi ton duniya sii makaranta ma'a k'e'a nnen ma ket nibi yelu wun duniya si makaratna ma'a k'e'a bə nun makaranta məb si ən bi har nda kə n'ea nu nda makaranta ma'na guru ma kunu bə bit boreu si bə əm numu bə ma makaranta nne det kunuma makaranta ya banŋ gəb gar si ama nma makaranta sengə ko nnen ma gab gə ba nma makaranta si yebun burə musanma ne gur gune’ pun ki'i'a yibi daru bə nm makaranta si gam ba mu makaratna sonse’ ngə a gə gə basi koma gə me’ tin bə mungə makaranta kut duniya e’ ya makaranta kut warə par ya makaranta kit niri par dua’ makaranta nne makaratan ma rə gər me’ be’ ga a wa mu gak jo'wune’ nne ma ai ma ra kan bə na anfani makaranta biru mbe munu makaranta ma'a gə to’ ko'un le bi na kwa pin no. Am ya ma ya sendeə kur parra ne bib pana tu su mbe wam kə tsenu budson ke'nan sengə too awa ne’ re'u bob to ga koma har pa'at ma makaranta ba banku bo ta ba nmgə bota ba əm pum bu nbe ne’ aja kunu'un duniya o'o’ mi bud engə bu son se’ də tu ni harr bude'r kunu bu eg har nuba tuku damuwa senga’ lnu mu bi'un ye'biye’ ba hu mubi'un buni ye'ddə puto kumu yebiye’ burə wa kuni’ a arja kunu ama nu votse’ ma makaranta si ndu ntuku damuwa gam ba ne’ kə bil babiri kiri idan siga yam nib sunu ko’ muma sunu yedan na address pina ko'oꞌ letter yam zo’ ye'ba yen gan dep gam buni bagə ma makaranta si nja kunu mu man da’ ko nim da’ gam binu’ mo’ bu’ beni mu bam ma makaranta sengə ndə wa'un nma ‘o’ bar bin eu. Ə dang’ number piina e’ dang zə mo mani rə ko’ nim me'rə ko mon niru la'guru e’ datta vini na edam piina mu vut ba am su ne’ ga'n em zo'a'e’ ba da'un we gə nsa joo yu mbe ma makaranta sengə dale em jangi banie’ nne ‘e’ si am gun də ne visa na pa'un nda kun dɛra ba'e’ bun jungiə’ to gaskiya makarantə sone’ nyea'ba bu makaranta sanse'ndə gaskiya mure’ makaranta lamke’ si sengə makaranta gə ən soda ko da jangi kunu gbo tu se’ ama kum kə <hesitation> dereu am buno nkon kon mu tot am bunu aii mi ja kunu bera ni bitu sa na kurə ne’ bib te’ pina ida nu bab lam'mari zeu'e’ do mi tin babu makaratna sunsenga makaranta tu sene’ kuni liddə e’ pin saga a rin ya'm kunu mubu reureu nda'o yagə nane’ bib sana kpwon kpwon bu jangi bun kunu kam bu sani vineu kon mun buni lii n'e’a vam bu gə duniya bunu vut egmubu sonse’ ndo tonirɛ ni kab n'e'a do'o’ reuse’ gam nuvut a yel gə pat. Mbe'n yooku nu boot saga am be'a 'a’ jangindo'o tuku na gə ko bini daran kunu koma əm se'l pin nbu ne’ ga əm se'l pin wahala ga əm se'l ma dollon ga nyem tube’ ni fanda əm kə tem pem amb'e'a gam e’ gab e’ ni tu man da'a e’ gab nne ye'li sureu u wu too jung ha tubuni gə gab zeu ne’ i bireu'a zə e’ nmeru kom bi kə kini na bab bu too vun gap too jung'e’ ba e’ bi ni nyem ta so ba me’ tin ba'un makarantəu sonse’ gə ga ba man ko kari mbe har tuku re’ bureu no abu reu ma bo makaranta se’ de’ ba bama makarantaeu bun do'o kə e’ bi no 'a’ borun bab ba si vum pa umpa no makaranta gar li sai ni ba pa ma makaranta lamke'a sosai gam biri makaranta mu gab mu to tap kamu duniya allah'o’ ye'ddə mu pa e’ buburi matu sa ni mae’ gə pat makarnataru e’ bob dole’ bubira kam to'to’ mana kam vulo mihu kamme't to’ lamke’ bo’ kina a’ ko bo ke'i too’ ko musanman ea vom nyeba ke’ bobun kinaru ba da e’ birin buru’ bu yele’ si ba pamu makaranta reu ma mu don long makaranta va kam si. Ko sendi gə pa'atmbe'n e'a rayuwa sonke’ ba be’ jung duniya n'e'a kum be’ kə ni bi ta'ak ki ke’ lamk'e'a gə pa war makarnatareu mbe mghar tun un kan 'a’ ambar kuru e’ nnen dama ndo gə pat npa wa makaranta reu ba ban e’ bireu bou ke't nua'a bui jangi boo’ yangi e’ na boo’ ek nu burə ba van le'e bu kunu koo’ sen di gə pat ba nma doloon kam'e’ bire’ nu bud ba si ba bun bu ku'ta koma kuldu'a k'e'a da mu barii kini mbe ma do'ɔ sii mbuba dua to makaranta reu gan bun ti kə ‘e’ limi na gə too van vale’ yela bum bo se’ vom vali ya bare'r se’ gam mbe tuka ke’ makaranta reu ra makarantu muru ma jara bat turu sosai o jet vaksi butur ojelso'n be’ turu e’ ne'a ba man di ba ba'ak e’ beri ta ka’ dua buru ba bankye biri ta kini vam wa'u valim buru nda wa em makaranta kane’ si harii nə bunu nutseryu ba bura primary rureu abur secondary reu aburi university rue a buri tse doctory degree bi magə phd bi turu pa'at ba bank'e’bireu kut dua buru kə valim bobo bia ko te'le’ parwa makaranta buna gə vila kum ko ga ba vali'a bire’ kam makaranta sa ye'ddə lera em numu bu kue’ ra yel bobo e’ pin nare’ ra van ka’ le’ na reu ma gə makaranta. Be’ tu mu sunku mun daniya kə vanie’ koo’ rə mo'o’ mun ye ma sosai bagə ye buri nne nneŋ bama bu makaranta buma makaranta bue’ kut ko'o’ ne bu pat ko'o’ yal me'i berə boh tu gaba laima makaranta gam se'ng tun ya nasenga ku ne’ re’ pa da tu ma na reu nde diku de'r naru ama be’ ku na'a nu but na si nkə də reu loon ada ba'ki ma nde se’ ngə am fani yam bo'o’ ba mu vun ma makaranta buni ga ga’ sonsi koo’ nib kan biri do'o ha et tukun əm ko’ ba buma mu min tus bi b'i'a reu nun har seventy years bareu shakara saba'i'n bareu har da ma university ora bira har ya kumbu vank to'o’ ya kam mu tibamu makaranta e'e’ son gaga makarantatu sone’ ba vale’ ye’ bun birt ko’ dua mabe’ ba vale'yebu bit ko’ supporte’ mamuvo'o v'e'a dabu mu vale'n ba bun makaranta ba kan do’ ba ye'n si ye bureu vo'o'n siin do. Ba banku’ buta ko’ sendi gə pat əm mua mbe reu mu bareu a’ buru bamu ban sindu mbe mu mu a de'de’ sania'k usaini ko'o’ ne're ki do sungu koya fiim kunu ama ba de'de’ reu ba mana fani kukureu ba be'ni gə sport sone ba pi ye bi support ba pin bu gwun ba ye'ddə e'e’ da makaranta man do makaranta ku’ kwa rae ta sone sosai ko ne’ reu bansi makaranta sonzə ni yedi si makarantu sone ba vel velia bun bat kun du'a e’ de’ makaranta ko’ bo vuk e'e va'ak si bo'bok ode vak sisi hug da ni am nneŋ guloo’ ba reu əm moo’ a suk kwai.